Íslenska ríkið verður af milljörðum króna á ári við það að fyrirtæki flytja hagnað sinn í skattaskjól stærstur hluti hagnaðarins frá Íslandi rennur til Lúxemborgar þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn formaður Blaðamannafélags Íslands segist ekki geta mælt með samningi sem hann undirritaði við Samtök atvinnulífsins í dag mikill hiti er í blaðamönnum vegna málsins hundrað og þrjátíu konur hafa fallið fyrir hendi

maka í Frakklandi það sem af er ári aðgerðasinnar líma upp veggspjöld í skjóli nætur til að vekja athygli á vandanum hótelrekendur á landsbyggðinni grípa til ýmissa ráða til að bregðast við fækkun erlendra ferðamanna til að laða að Íslendinga er boðið upp á námskeið og veisluhöld minna heimanám friður á jörðu styttri skólavika útrýming kynjamisréttis og eineltis er meðal þess sem börn vilja

berjast fyrir þetta kom fram á barnaþingi sem haldið var í fyrsta sinn í Hörpu í dag

ríkið sér á eftir fimmtán prósent af ætluðum skatttekjum sínum frá fyrirtækjum hér á landi í skattaskjól og rennur stærsti hlutinn til Lúxemborgar þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn sem er sú fyrsta sinnar tegundar vísindamenn við Kaupmannahafnarháskóla Kaliforníuháskóla og hafa þróað gagnagrunn sem gerir þeim kleift að áætla þær fjárhæðir sem alþjóðafyrirtæki flytja í skattaskjól út um allan heim

er sú fyrsta sinnar tegundar því það er aðeins nýlega sem hagstofur vestrænna ríkja hófu að birta tölulegar upplýsingar um hvar alþjóðafyrirtæki bókfæra hagnað sinn en þær tölur er ekki að finna í reikningum fyrirtækjanna eða þjóðhagsreikningum niðurstöðurnar eru nokkuð sláandi því samkvæmt rannsókninni eru um fjörutíu prósent af öllum hagnaði alþjóðafyrirtækja árið tvö þúsund og sextán voru það sex hundruð og fimmtíu milljarðar og er áætlað að tapaðar skatttekjur vegna þessa séu tvö hundruð milljarðar

tilgangurinn með því að flytja hagnaðinn í skattaskjól er einfaldur að komast undan því að borga skatta í því ríki þar sem raunveruleg starfsemi fer fram tekið er dæmi af Google sem bókfærði tuttugu og þrjá milljarða tekjur af Google

Bermúda þar sem skattprósentan er núll prósent gögnin úr rannsókninni eru birt á vefsíðunni missingprofitsworld en þar er búið að gera kort sem sýnir stöðu einstakra ríkja þar sést að þau ríki sem tapa hvað mest á flutningi hagnaðar úr landi eru Þýskaland og Frakkland en sigurvegararnir eru sjálf skattaskjólin svo sem Lúxemborg Írland og Cayman eyjar og að sjálfsögðu hluthafar þeirra fyrirtækja sem þetta stunda í gögnunum er að finna tölur um Ísland og samkvæmt þeim fara fimmtán prósent af ætluðum skatti á hagnað fyrirtækja til skattaskjóla árlega alls eru þrjú hundruð áttatíu og fjórar milljónir dollara

fluttar héðan til skattaskjóla andvirði ríflega fjörutíu og sjö milljarða króna tapaðar skatttekjur vegna þess eru áætlaðar sjötíu og sjö milljónir dollara eða sem nemur níu og hálfum milljarði króna stærstur hluti hagnaðarins eða hundrað milljónir dollara fer til Lúxemborgar þar sem skattprósentan er þrjú prósent níutíu og sex milljónir dollara fara til skattaskjóla utan e s b hvort sem það er til Bresku Máritíus eða Singapúr og sjötíu og níu milljónir dollara fara til Írlands Þorsteinn Már Baldvinsson fyrrverandi forstjóri Samherja hefur sagt sig úr stjórn

eins stærsta sjávarútvegsfyrirtækis Noregs þetta kemur fram á norska e tuttugu og fjögur tommy Torvanger staðfestir að Þorsteinn sé hættur í stjórninni en hann hefur átt sæti þar síðan tvö þúsund og fjórtán sonur hans Baldvin Þorsteinsson situr áfram í stjórn en Samherji á fjörutíu prósent í félaginu Þorsteinn sem vék tímabundið sem forstjóri Samherja eftir afhjúpun

hefur einnig vikið sem stjórnarformaður framherja í Færeyjum og Síldarvinnslunnar ekkert varð af tólf klukkustunda verkfalli blaðamanna sem boðað hafði verið til í dag formaður

skrifaði í dag undir kjarasamning við s a en segist ekki geta mælt með samningnum mikill hiti er í félagsmönnum samtök atvinnulífsins gerðu samninganefnd Blaðamannafélags Íslands tilboð tuttugasta og sjötta september en því var hafnað sáralítið hefur þokast í samningaviðræðum þótt blaðamenn hafi í tvígang lagt niður störf til stóð að ráðast í tólf tíma verkfallsaðgerðir í dag en tekin var ákvörðun um að taka tilboði s a skömmu áður en

tveimur vondum kostum og ég vildi bara að félagar í Blaðamannafélaginu fengju

í boði sem er það sama upp á upp á punkt og prik og aðrir hafa fengið í þessu samfélagi

aðlagað að okkar þörfum eins og við vildum hjálmar segir að þótt orrustan hafi tapast sé stríðið ekki búið samningurinn var undirritaður seinni partinn í dag en

vildi ekki að fjölmiðlar væru viðstaddir undirritunina stefnt er að því að kynna samninginn fyrir félagsmönnum á mánudag og greiða atkvæði á þriðjudag verði samningurinn ekki samþykktur verður aftur gripið til verkfallsaðgerða á föstudaginn eftir viku áttu von á því að þessi samningur verði samþykktur þessi þrjátíu ár sem ég Blaðamannafélagsins hef ég ævinlega mælt með þeim samningi sem sem ég hef skrifað undir vegna þess að ég hef haft mun leggja hann í dóm félagsmanna og þeir verða að taka afstöðu til hans þú getur ekki mælt með honum ég get ekki mælt með honum mér heyrist þetta vera þannig að menn muni fara í að samþykkja enn harðari aðgerðir því að allt þetta mál virðist varpa ljósi á fullkomið

skilningsleysi gagnvart þessu starfi félagar í Blaðamannafélaginu komu saman til fundar í dag þar sem þessi mál voru rædd

og það er óhætt að segja að mönnum hafi verið bakslag þegar við frestuðum verkfallsaðgerðum en það er mikill hiti í stéttinni og ég held að það sé einhugur líka eðlilegt þetta er mjög erfitt það var ekki farið fram á það í samningum við Eflingu og v r að ef þau fengju einhverjar hækkanir á laun þá myndi það þýða að þau fengju færri

eða að þau fengju minni slysabætur eða eitthvað slíkt það var ekki farið fram á það en það er verið að fara fram á það við blaðamenn að við greiðum okkar kauphækkanir sjálf og þetta er ósvífni Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri s a vildi ekki tjá sig um stöðu málsins þegar eftir því var leitað

í dag það stefnir í erfiðan vetur í ferðaþjónustu víða um land og samdráttur er fyrirsjáanlegur í gistingu við skort á flugsætum til landsins fækkar erlendum ferðamönnum og þá róa hótelin á önnur mið með námskeiðum og veisluhöldum eftir betra sumar en reiknað var með í ferðaþjónustu á landsbyggðinni og gott haust stefnir nú í mikla fækkun erlendra ferðamanna víða

er mun minna bókað í gistingu en áður og samdrátturinn sums staðar allt að tuttugu prósent við erum að sjá fleiri sem eru að áætla lokanir núna í vetur heldur en vetur og hún segir minna sætaframboð til landsins valda þessu fyrst og fremst við höfum verið að sjá til dæmis að vetri Bandaríkjamenn skila sér mikið til okkar ferðast um landið og þeir voru

vélunum sem dæmi þá hafi breskum farþegum fækkað mikið og fleiri erlendum ferðamönnum sem ferðast hafi um landið allt og þegar erlendu ferðamennirnir skila sér ekki þá fara fyrirtækin í starfsemi það eru haldin námskeið stórar matarveislur og ýmislegt fleira til þess að laða að íslenska viðskiptavini og þarna hafa margir náð góðum árangri en þessi

viðskipti eru aðallega bundin við helgar og áfram vantar því samfellda gistingu ég held að

menn fari og finni fleiri leiðir og séu þá ekki með öll eggin í einni körfu en við viljum auðvitað sjá þessa atvinnugrein þróast þannig að það sé hægt að reka hana allt árið

á erlendum ferðamönnum en þessi þróun þurfi ekki að koma á óvart og við þessu hafi verið varað allt frá því WOW

hvarf af markaði þá hefði þurft að ráðast í markaðsátak til að auka áhuga flugfélaga og ferðaskrifstofa á landinu nei þetta kemur alls ekki á óvart og menn hafa verið að búa sig undir þetta en en þrátt fyrir auðvitað að menn hafi búist við þessu þá er það alltaf erfitt þegar skellurinn byrjar síðan Sjálfstæðisflokkurinn mælist með rétt rúmlega átján

nýjustu könnun m m r fylgi við flokkinn hefur ekki áður mælst jafn lítið í mælingum m m r fast á hæla hans kemur Miðflokkurinn sem mælist nú með nærri sautján prósent fylgi og hefur bætt við sig þremur prósentustigum frá síðustu mælingu m m r í lok október jafnmörgum og Sjálfstæðisflokkurinn missir milli mælinga mælist með þrettán komma tvö prósent fylgi tveimur prósentustigum minna en síðast og fylgi Pírata eykst um tæplega tvö prósentustig frá síðustu mælingu og mælist nú rétt tæp ellefu prósent minni breyting er á fylgi annarra flokka frá síðustu mælingu hundrað og þrjátíu konur hafa verið myrtar af maka í Frakklandi það sem af er ári aðgerðasinnar hafa gripið til sinna ráða til að vekja athygli á vandanum aðgerðasinnar hafa límt upp veggspjöld með slagorðum og líka með á veggi í París í skjóli nætur síðustu vikur þetta eru nöfn þriggja kvenna sem hafa fallið fyrir hendi maka á árinu í hvert sinn sem morð er framið líma aðgerðasinnarnir upp veggspjald með nafni konunnar ýmist á opinberar byggingar eða annars staðar í alfaraleið

tíðni heimilisofbeldis í Frakklandi er með því hæsta sem þekkist í Evrópu þegar Macron forseti landsins tók við embætti fyrir tveimur árum sagði hann að staðan væri skömm fyrir landið og boðaði aðgerðir á þessu ári hafa hundrað og þrjátíu konur verið

eiginmanni eða kærasta í Frakklandi samkvæmt samantekt mannréttindasamtaka

dögunum skýrslu þar sem fram kom að ekki væri brugðist nógu kröftuglega við innan kerfisins til að koma í veg fyrir morðin ríkisstjórnin ætlar að kynna á mánudag sem

fela meðal annars í sér fræðslu lögreglumanna

að skotvopn verða tekin af þeim sem eru grunaðir um heimilisofbeldi Jónsson og Jón Höskuldsson höfðuðu á hendur ríkinu vegna

rúmt ár er síðan dómur féll í héraðsdómi en málið hefur ekki enn verið tekið fyrir í Landsrétti bagaleg töf segir lögmaður Jóns í október í fyrra var íslenska ríkið dæmt til að greiða bætur í málum sem Jón Höskuldsson og Eiríkur Jónsson umsækjendur um stöðu landsréttardómara höfðuðu á hendur ríkinu Jón og Eiríkur voru á meðal fimmtán

umsækjendanna að mati hæfnisnefndar Sigríður á Andersen þáverandi dómsmálaráðherra gekk hins vegar fram hjá þeim og skipaði aðra í dómaraembætti í þeirra stað Jón og Eiríkur höfðuðu báðir mál gegn ríkinu og Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi þeim í vil ríkislögmaður áfrýjaði þeirri niðurstöðu í nóvember fyrir ári síðan en málið hefur ekki enn verið tekið fyrir í Landsrétti Eiríkur var fyrr á þessu ári skipaður dómari við Landsrétt í stað Vilhjálms

Vilhjálmssonar sem hætti sökum aldurs eðli málsins samkvæmt þykir ekki við hæfi að þeir dómarar sem skipaðir voru

á sínum tíma dæmi í málum Eiríks og Jóns Björn l Bergsson skrifstofustjóri Landsréttar segir í skriflegu svari til fréttastofu að nú sé búið að setja varadómara í málunum þau Árna Vilhjálmsson lögmann Ragnheiði Thorlacius héraðsdómara og Þórð s Gunnarsson lögmann og fyrrverandi héraðsdómara haldin verði sjötti desember málflutningur fari svo væntanlega fram eftir áramót Lúðvík Örn Steinarsson lögmaður Jóns segir í samtali við fréttastofu að það sé bagalegt hversu mikið málið hafi dregist ákaflega brýnt sé að leiða það til lykta og undir þá skoðun virðist Mannréttindadómstóllinn taka hann komst að þeirri niðurstöðu í mars að skipun dómaranna fjögurra hafi brotið gegn sjöttu grein mannréttindasáttmála Evrópu

ríkið áfrýjaði dóminum til dómstólsins í erindi sem sendi aðilum málsins nýverið er óskað eftir ýmsum upplýsingum um málið þar á meðan fer fram á það við íslensk stjórnvöld að þau upplýsi dómstólinn um hvernig mál þeirra Eiríks og Jóns fari fyrir íslenskum dómstólum ætla að loka þrennum stærstu flóttamannabúðunum á eyjunum

fimm nýjar lokaðar búðir með betri aðstöðu fyrir flóttafólk sem þar dvelur

hafast til að mynda við fimmtán þúsund flóttamenn þar sem pláss er fyrir þrjú þúsund hreinlætisaðstaða er lítil og matvæli af skornum skammti í búðunum um síðustu helgi lést níu mánaða barn þar úr

stjórnvöld í Grikklandi ætla samhliða að herða landamæravörslu og flýta umsóknarferli þeirra sem

sækja um hæli samgönguráðherra segir fullljóst að fara þurfi í aukna uppbyggingu á Akureyrarflugvelli þótt

fjármagn til þess liggi ekki fyrir á næstunni nú sé komin heimild til að semja við heimamenn um leigu eða kaup á flugstöð samgönguráðherra segir að auka þurfi fjármagn til flugvalla almennt og þegar uppfærð samgönguáætlun fari fyrir Alþingi komi í ljós hvernig brugðist verði við því það þurfi að leysa vekefni á varaflugvöllunum á Egilsstöðum og Akureyri og nú sé áherslan fyrst og fremst á flugöryggi tvöhundruð milljónum króna hafi verið varið í flugleiðsögubúnað á Akureyri í fyrra og stjórnvöldum sé

í frekari framkvæmdir þar stundu liggi þó ekki fyrir hvernig því verði háttað við vitum að það þarf að stækka flugstöðina við vitum að eru verkefni sem hafa beðið hér í mörg ár og fleiri þættir en þetta er svona á radarnum í síðustu viku var samþykkt á Alþingi heimild í fjárlögum til að leigja eða kaupa húsnæði sem nýtist sem stækkun á flugstöðinni á Akureyrarflugvelli eins og fram hefur komið hefur KEA lýst vilja til að byggja við flugstöðina og leigja húsið ríkinu þarna segir Sigurður Ingi búið að eyða ákveðinni óvissu og þessi heimild auðveldi slíka samninga nú er þá heimildin komin og hún er nokkuð opin það er

leigja eða kaupa þannig að hendur okkar eru minna bundnar til þess að ganga þá til samninga og samstarfs við heimamenn hér Rússlandsforseti hitti í dag fjölskyldur þeirra sjö sem fórust í sprengingu við

rússneska flotans í ágúst forsetinn vottaði fjölskyldunum samúð sína og rússneska ríkins og sagði að mennirnir hafi verið sannir

í vesturhluta Rússlands hún varð við prófanir á

eldflaugar og hlutu hinir látnu alvarleg brunasár geislavirkni umhverfis stöðina rauk upp eftir slysið áfram verður haldið með þróun vopnanna Ásdís Rán Gunnarsdóttir

hvarf fyrir tveimur árum en hún er náin vinkona Ásdísar fram hefur komið í fjölmiðlum að lögmaður fyrirtækisins var dæmdur í fangelsi í gær fyrir aðild sína að málinu þá játaði bróðir hennar á sig fjársvik og peningaþvætti Ásdís hefur ekkert heyrt í henni síðan hún hvarf

vaxið á ógnarhraða fram kom í fjölmiðlum fyrir fjórum árum að Ásdís væri andlit fyrirtækisins ja ég get nú ekki sagt beint að ég hafi verið andlit

fyrirtækisins en ég var einhvern tímann

kynnir á svona stórum samkomum þá með

út um allan heim og þetta bara sprakk á tveimur árum og var farið að teygja sig út um allan heim og bara gekk rosalega vel þangað til

skattayfirvöld fóru að furða sig á öllum þessum peningum og náttúrulega settu af stað rannsókn í einhverjum löndum og mig grunar að hún hafi

þurft að láta sig hverfa í kjölfarið annars hefði henni verið haldið í fangelsi í einhverju landi hún var þarna orðin eftirlýst í einhverjum löndum og gat lítið ferðast þannig séð viðtalið við Ásdísi Rán um þetta sérkennilega mál má sjá í heild sinni á RÚV punktur is hundrað og fimmtíu börn sátu

sem haldið var í fyrsta sinn í Hörpu í dag þau vilja stuðla að friði á jörðu minnka heimavinnu og plastnotkun sporna við hlýnun jarðar og útrýma kynjamisrétti og hungursneyð svo fátt eitt sé nefnt við höfum lagt upp með það að gera þetta á forsendum barnanna þannig að þau ráða því hvaða mál eru sett á dagskrá hér í dag þau fá mjög opna spurningu um það hvað það er sem skiptir þau mestu máli hvernig hvernig umræðan þróast ég hlakka mikið til að setjast hér og hlusta í dag

spennt að sjá hvaða niðurstöður koma út úr þessu þingi því þær munu koma á borð okkar í ríkisstjórninni og á Alþingi aðdragandann að þessu má rekja til lagabreytingar sem ég lagði fram

á lögum um umboðsmann barna um að svona þing eigi að halda annað hvert ár þetta er í fyrsta skiptið sem það er haldið þannig að ég verð að segja það að það sem ég hef fylgst með þinginu hingað til sannfærir mig um að þetta sé mikilvægt skref í lýðræðisátt í landinu markmiðið með þessu er

að auka samráð við börn um það sem þau skiptir máli stefnumótun og ákvarðanatöku og ég sé fyrir mér að

verði þar mjög mikilvægur liður í slíku samráði börn eiga að fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar fyrir landinu við viljum minnka plastnotkun

geri eitthvað í því geta fullorðnir lært af börnum já eigin reynslu fullorðnir geta lært af börnum ferðamenn sem hafa undanfarna daga heimsótt

skýjunum kastalinn er átta hundruð ára gamall og er á fjallstindi í yfir fjögur hundruð metra hæð og á þessum árstíma er hann umlukinn skýjum best er að njóta útsýnis að morgni dags þegar hitinn hefur lækkað töluvert yfir nóttina en svo hækkað með morgninum þessar myndir voru teknar á fimmtudagsmorgunn í kastalanum sem er kallaður kastalinn í skýjunum

og má búast við dálítilli vætu norðvestan og suðaustantil á morgun en annars

að mestu skýjað heldur kólnandi veður framundan og verður víða farið að frysta annað kvöld Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum

karla í fótbolta næsta sumar

mætir Rúmeníu á Laugardalsvelli og svo Ungverjalandi eða Búlgaríu úti ef sigur vinnst

samdi til þriggja ára í viðbót og Gísli Þorgeir Kristjánsson er bjartsýnn á snöggan bata eftir að hafa farið úr axlarlið fyrir tveimur vikum hann stefnir á

ríkið verður af milljörðum króna á ári við það að fyrirtæki flytja hagnað sinn í skattaskjól stærstur hluti hagnaðarins frá Íslandi rennur til Lúxemborgar þetta kemur fram í nýrri alþjóðlegri rannsókn formaður Blaðamannafélags Íslands segist ekki geta mælt með samningi sem hann undirritaði við Samtök atvinnulífsins í dag mikill hiti er í blaðamönnum vegna

málsins hundrað og þrjátíu konur hafa fallið fyrir hendi maka í Frakklandi það sem af er ári líma upp veggspjöld í skjóli nætur til að vekja athygli á vandanum á landsbyggðinni grípa til ýmissa ráða til að bregðast við fækkun erlendra ferðamanna til að laða að Íslendinga er boðið upp á námskeið og veisluhöld þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða